Toetra tsy manam-paharoa ananan'ny orsa an-tendron-tany mba ahavelona an'azy any anaty hatsika, aty aminay moa zany sady tsy mangatsika no tsy misy orsa an-tendron-tany ah de tsy de fantatro loatra fa araka ny hitako tany anaty tele ah na fahitalavitra de izy ireny hono mihinana izay laniny rehefa mafana ny andro dia rehefa mangatsika izy de tsy mivoaka ao an-tranony mihintsy ah fa izay taviny azo-azony nandritra ny fotoana nihinanany no ivelomany de zay.